ما أحب يكون بعيد ميلادي اكو كيك اغيد بس بقلاوة وبنيبل منفوخين ويكون بيهم من هذا الغاز الهيليوم واغيد يكون معاي بس الناس الي احبم بس واكيد انا كشخص احب الهدوء احب المكان يكون هادي وكحديقة او شي طبيعي